Sehil am, so tawi aɗa yiɗi marde kaalis, ko kala ko keɓata, no fotiri fof, heewi, faamɗi, ittu hen seeɗa mooftaa bannge, mbasaa memde ɗum. Ko keddoriɗa ko ƴeewa kala ko coodata, kala ko kaajaɗa, mbaɗa feere heƴa hen. Neɗɗo yonnataa kaalis kono ina waawi <hesitation> waawnude hoore mon ngam reende bannge seeɗa.